מיין באליבטע רעצעפט איז, <hesitation> איך האב זייער ליב צו האבן א סמודי. און, און דעם לייג איך אריין געווענליך, סטראבעריס, מענגאוס, בענענעס, וואסעער, אראנדזש דזשוס, און אפאר מאל לייגט מען צו א עפל, א געלע עפל מאכט עס זיין זייער גוט אדער א גרינע עפל. און אויך אפאר מאל א פיטש, אדעער א נעקטערין.